I wene iwai bu dan ya zil ogolo i wone iwai han nu hon bu la ituron iyazin ozoru iwai obo mma iwai na mekwa ihin iwene iwai iyazin kwa han ni hon bola icha ru ezen iwene badon iben ya bia bo han en yinla wenen la bikom nyeritam ham kengal osisi osi oboquny ma me ezingorom jakam gumni blinu gurura iwene iwan iya yin nu badon iben óker ova osumunu feam na menl am ijigul iwai iyayin bado iben aker owen run ikagul so iyeyin ba area ize kwe e nu ihinrin i wengu iwai zien yiunu bandol iben oker obo ma. Chineke kam yin iwai oyiurin iwai kam guru ishinu aleteibira akea an chineke goziri jan iyo tune yake bern" lailya gozia because chineke zinnej shin-aryanvon chineke ma hou namel iwai boro oma lwen iwai bodo yazil ogolago si wengm i wai le si che ache nhau gunna bra ichula ayam ker megut owowon maka. iwai ka mel wen ndaar meyinmen hin trol ozo izo zoii hannu obola ichurari iziri because ijigu iwai iwal bodon iwal obo bodon mmma nu abo ma nu jor but iwar bol bodon hou ma nna cannal nu bronal yim au yo bola ji iwai onyin ibada aker thinnycowa lalu koeten ihumna yin zenu mmekpa ahin yinu yin bylu ko bo aker. Gozi yeleam ino gozia chine ke iea zi nu ohu ye zi nu zimakol ohan mo turam comno ohan motu gal anno bral chinesce gozila gozi Jin berala am inogozi yin berala chineke kezinu eligwe yo gozi.